Félag eldri borgara vill bjóða kaupendum íbúða í Árskógum að selja þær aftur á mun hærra verði formaður félagsins segir gjaldþrot blasa við ef

leysist ekki umhverfisráðherra friðaði í dag vatnasvið Jökulsár á Fjöllum fyrir orkuvinnslu þetta er í fyrsta skipti sem svæði í verndarflokki er friðlýst til að koma í veg fyrir virkjanaframkvæmdir óánægja meðal Sjálfstæðismanna með þriðja

orkupakkann breytir engu um stefnu flokksins í málinu segir formaðurinn sem furðar sig á tímasetningu undirskriftasöfnunar undirskriftasöfnunar gegn orkupakkanum bandaríski

Epstein sem setið hefur í fangelsi síðustu vikur sakaður um kynferðisbrot fannst látinn í fangaklefa sínum í morgun fjölmiðlar vestanhafs segja að hann hafi svipt sig lífi búist er við að um fimmtíu þúsund manns hlýði á

í Laugardal um helgina á sama tíma stendur fiskidagurinn mikli á Dalvík sem hæst

gott kvöld gjaldþrot blasir við Félagi eldri borgara takist ekki að leysa deiluna vegna íbúða við Árskóga félagið vill bjóða kaupendum sem samþykkja aukagreiðslu að selja íbúðirnar aftur á mun hærra verði enn er verið að ræða við kaupendur rúmlega tuttugu hafa samþykkt fjögurra til sjö milljóna króna aukagreiðslu en kaupendurnir eru sextíu og átta og því enn mikil vinna fram undan félagið segir að fjögur hundruð milljóna framúrkeyrslan sem kom í ljós stuttu fyrir afhendingardag skýrist aðallega af breyttum fasteignamarkaði og hækkun á byggingarvísitölu sem byggingarnefnd félagsins hafi vanreiknað félagið vill fella niður til að koma til móts við kaupendur vegna þess að við erum með húsið húsið og

markaðsvirði það þýðir það að þessar íbúðir eru meira virði en það sem við erum að tala um núna jafnvel þó við séum búin að hækka félagið fær ekki íbúðirnar afhentar fyrr en búið er að greiða alla upphæðina tveir hafa hætt við kaupin félaginu hafa borist tvær kærur og fleiri kanna nú rétt sinn náist ekki að leysa deiluna blasir gjaldþrot við félaginu félagið ber ábyrgð á þessu

það er bara svarið við berum ábyrgð á því að hafa þurft að hækka verðið og og höfum ekkert verið að tala um að það væru

einhverjir sem ættu sök á þessu það er ekki svo en telurðu að einhver þurfi að víkja úr stjórninni vegna þessa máls

það er ekkert á dagskrá við erum ekkert að tala annað heldur en það

standa saman um það að leysa þetta mál Ellert segir að staðan sé afar leiðinleg og sorgleg

enda sé félagið sem í séu tólf þúsund manns með virkt starf fyrir hóp sem standi oft höllum fæti í samfélaginu ertu bjartsýnn að þetta leysist farsællega verð að vona að það leysist og ég trúi ekki öðru en að allir átti sig á því mjög stórt mál sem við samtök út í bæ sitjum uppi með formaður Sjálfstæðisflokksins segir ljóst að þriðji orkupakkinn sé viðkvæmt mál innan flokksins óánægja og

undirskriftasöfnun breyti þó engu boðað var til opins fundar með þingmönnum Sjálfstæðisflokksins í Valhöll í Reykjavík í morgun á fundinum gafst gestum færi á að spyrja formann flokksins spurninga töluverð ólga er innan Sjálfstæðisflokksins vegna innleiðingar þriðja orkupakkans og hefur undirskriftasöfnun verið hrundið af stað meðal flokksmanna til að knýja á um atkvæðagreiðslu um málið nokkuð margar fyrirspurnir í dag lutu að því máli er mikil óánægja innan flokksins með þetta mál já ég held að það sé alveg ljóst menn hafi séð það á þessum fundi að að það eru ansi skiptar skoðanir breytir þessi óánægja einhverju um ykkar stefnu

nei hún breytir ekki neinu um stefnu þingflokksins Bjarni segist furða sig á tímasetningu undirskriftasöfnunarinnar enda eigi málið rætur sínar að rekja til ársins tvö þúsund og þrettán auk þess sem það hafi fengið endanlega meðferð á Alþingi en þessi undirskriftasöfnun ber hún ekki vott um óánægju innan flokksins

stefnu forystunnar í þessu orkupakkamáli ja þetta er

viðkvæmt mál við vitum alveg að það eru margir flokksmanna uggandi yfir orkumálunum í stóru samhengi og og þess vegna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 hvernig gengur undirskriftasöfnunin hún gengur mjög vel ég hef engar tölur fyrir þig en ég get sagt að hún gengur mjög vel hverju viljið þið að þessi undirskriftasöfnun skili helst bara lýðræðislegri lýðræðislegri niðurstöðu innan flokksins um hvað flokksmenn vilja í þessu efni það liggur alveg fyrir að það væri aldrei nema ráðgefandi kosning þannig að ég sé ekki að það breyti neinu byssumaður með vopna hleypti skotum múslima í bænum

nálægt Osló í dag vitni segja að viðstaddir hafi yfirbugað árásarmanninn einn særðist

en ekki ljóst hvort

uppruna er í haldi lögreglu grunaður um verknaðinn sjónarvottur segir að árásarmaðurinn hafi verið með hjálm og í einkennisbúningi en lögregla hefur ekki staðfest það umhverfisráðherra friðlýsti í dag vatnasvið Jökulsár á Fjöllum með því er útilokað að virkjað verði í ánni ráðherra vill friðlýsa öll svæði í verndarflokki

rammaáætlunar innan tíðar Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra undirritaði í dag friðlýsingu vatnasviðs Jökulsár á Fjöllum við athöfn í Ásbyrgi friðlýsingin er í samræmi við rammaáætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða allt vatnasvið árinnar og áin sjálf suður af brúnni hjá Ásbyrgi verður friðlýst með því er áin vernduð gegn virkjunarframkvæmdum en hugmyndir höfðu verið um í ánni má meðal annars finna Dettifoss

foss Evrópu og rennur hún í gegnum Hljóðakletta í rammaáætlun sem Alþingi samþykkti árið tvö þúsund og þrettán fóru tuttugu virkjunarkostir í verndarflokk gegn orkunýtingu þá var ákveðið að friðlýsa þau svæði og nú sex árum síðar hefur fyrsta skrefið verið tekið Guðmundur Ingi segir að gert sé ráð fyrir að hægt verði að ljúka friðlýsingu svæða í verndarflokki á þessu ári og í upphafi þess næsta nokkrir fleiri vatnsaflskostir úr verndarflokknum eru nú tilbúnir til friðlýsingar og komin eru í kynningu jarðvarmasvæði úr verndarflokki samhliða friðlýsingunni í dag undirritaði ráðherra breytingu á reglugerð um Vatnajökulsþjóðgarð en tveggja ferkílómetra svæði í Ásbyrgi bætist nú við þjóðgarðinn bandaríski

Epstein sem sakaður er um kynferðisbrot gegn fjölda ungra kvenna fannst látinn í fangaklefa sínum

í morgun epstein hefur setið í fangelsi undanfarnar vikur á meðan mál hans hefur verið til rannsóknar alríkislögreglan í Bandaríkjunum ætlar að rannsaka dauða

hafði verið undir sérstöku eftirliti í fangelsinu á Manhattan þar sem hann hefur verið í haldi undanfarnar vikur því hann hafði áður reynt að fyrirfara sér

fannst látinn í klefa sínum um hálf átta í morgun að staðartíma og bandarískir fjölmiðlar staðhæfa að hann hafi svipt sig lífi

var handtekinn fyrir um mánuði grunaður um aðild að víðtæku

fyrir að hafa brotið á tugum stúlkna undir lögaldri á árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og fimm í gær var mikill fjöldi skjala úr þessu máli birtur opinberlega þar sem lesa mátti í smáatriðum um athæfi gegn ungum konum epstein hafði reyndar áður komist í kast við lögin fyrir rúmum tíu árum játaði hann að hafa brotið kynferðislega gegn unglingsstúlku en fékk vægan dóm og þægilega fangelsisvist sú niðurstaða varð reyndar til þess að atvinnumálaráðherra í ríkisstjórn Bandaríkjanna sem sótti til saka árið tvö þúsund og sjö varð að segja af sér í síðasta mánuði epstein var vellauðugur fjármálamaður í vinahópi hans voru meðal annars

fyrrverandi Bandaríkjaforseti Bretaprins kvikmyndastjörnur og vegagerðin segir að fyrirhugaðar framkvæmdir Vesturverks við Ófeigsfjarðarveg séu heimilar þvert á lögfræðiálit sem hluti landeigenda lét gera vegagerðin segist hafa fulla heimild fyrir því að framselja

umsjón vegarins til fram undan er umfangsmikil vegagerð vegna Hvalárvirkjunar þar sem styrkja á vegakerfið svo það

þoli þungaflutninga vegna framkvæmdanna RÚV greindi frá því í gær að samkvæmt lögfræðiáliti um framkvæmdir eignarhald á veginum og lögmæti framsals væru fyrirhugaðar framkvæmdir óheimilar landeigendur ætla að kalla til lögreglu ef af þeim verður varðandi eignarheimild

veginum þá er það alveg hárrétt að Vegagerðin hefur ekki þinglýsta eignarheimild að þessum vegi en

að geta að það gildir um mjög stóran hluta þjóðvegakerfisins og það eitt og sér kemur ekki í veg fyrir að vegurinn teljist þjóðvegur framselja veghaldið á honum til

í Kaupmannahöfn í nótt þegar sprengja sprakk þar

þar þetta er níunda sprengjuárásin í borginni á þessu ári skemmdist talsvert í nótt þegar sprengingin reið af stórt svæði var girt af fyrir framan stöðina þar sem tæknideild lögreglu rannsakaði ummerki enginn meiddist í þessari sprengjuárás og lögregla vill enn sem komið er allavega ekki staðfesta tengsl við aðrar sprengjuárásir í Kaupmannahöfn

í Kaupmannahöfn hefur beðið almenning um vísbendingar og

birti í dag mynd af manni sem talinn er hafa komið við sögu

þetta er níunda sprengjuárásin í Kaupmannahöfn á þessu ári fjórir dagar eru síðan sprengja sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar á Austurbrú og olli þar miklu tjóni grunur er um að glæpagengi standi að þessari röð árása

færri utanlandsferðir Íslendinga gætu verið ein ástæða þess að gengi krónunnar styrktist óvænt í lok júlí segir hagfræðingur hann býst við hræringum í ferðaþjónustu í haust vegna áhrifa fækkunar ferðamanna gengi krónunnar á móti evru stóð í stað frá miðjum júní fram í miðjan júlí í litlum viðskiptum svo fór krónan að styrkjast og það hratt að Seðlabankinn greip inn í á markaði tuttugasta og fjórða júlí

og keypti gjaldeyri svipað virðist hafa komið inn af gjaldeyri en minna notað af honum það er útflæði minnkaði bæði vegna minna útflæðis fjárfesta og eins hefur utanlandsferðum okkar Íslendinga aðeins fækkað miðað við sama tíma í fyrra þannig að það hefur áhrif að við erum minna úti í útlöndum að eyða já það

telur allt saman við erum dugleg að eyða í utanlandsferðunum og þeim hefur fækkað á hinn bóginn segir Daníel virðist erlendir ferðamenn eyða hér hlutfallslega hærri fjárhæðum en áður tvö hundruð þrjátíu og eitt þúsund erlendir farþegar fóru um Leifsstöð í júlí sem er sautján prósent minna en í fyrra farþegafjöldinn í Leifsstöð síðustu fjóra mánuði má segja að sé nákvæmlega á pari við sem var tvö þúsund og sextán þremur veitingahúsum í miðborginni

var lokað í gær en þau voru reyndar öll rekin á sömu kennitölunni þeirra fremst er Michelin stjörnu staðurinn dill stóru áhrifin á ferðaþjónustuna fari að koma fram í haust svona þegar að háannatímanum lýkur þar sem flestir hafa haft ágætt að gera í sumar en brekkan byrjar í haust og vetur þegar það róast niður þá gætum við farið að sjá meiri hræringar í

byggingakranar eru ekki bara við ný hótel heldur er hreinlega skógur af þeim í nýjum hverfum

hefur verið að koma talsvert mikið af nýjum íbúðum inn á markaðinn og vextir hafa verið að lækka á íbúðalánum þannig að markaðurinn virðist vera í nokkuð góðu jafnvægi núna næsti vaxtadagur Seðlabankans er eftir tuttugu daga

daga þá koma peningamál út og nýr stjóri verður í brúnni Landsbankinn spáir áframhaldandi vaxtalækkunum hvort það verður í ágúst eða september er erfitt að segja en styrking krónunnar

að hluta til hún hafi

til baka að vissu leyti styrking krónunnar og stöðugleiki á fasteignamarkaði það hjálpar til við að halda verðbólgunni í skefjum

skall á austurströnd Kína í morgun minnst átján létu lífið í aurskriðu í Seiijang héraði suður af Shanghai og fjórtán er saknað rafmagn fór af tugþúsundum heimila þúsundir trjáa hafa rifnað upp með rótum og samgöngur fóru úr skorðum nokkuð hefur dregið úr styrk fellibylsins eftir að hann kom á land

saman kominn til að gæða sér á ýmsu góðgæti úr sjó og hlýða á tónlist Bjarni Rúnarsson fréttamaður er á Dalvík jú gestrisni Dalvíkinga á sér engin

að veðrið hafi verið betra þá

upphaflega byrjaði þetta sem svona falleg bæjarhátíð þar sem bæjarbúar kæmu með grillin

að við erum öll saman í liði og bæjarbúar eiga þessa hátíð

við gætum ekki gert þetta

bæjarbúa og fyrirtækja hérna hefur veðurspáin haft áhrif já

er Páll Óskar palli hvernig lýst þér á þetta þetta er á heimsmælikvarða

fiskidaginn hefur alltaf borið upp á sama

mikill fjöldi tónleikagesta hafði myndað röð í

á tónleikana upp úr hádegi en búist er við um fimmtíu þúsund manns í Laugardalinn um helgina þetta verða því með fjölmennustu tónleikum sem haldnir hafa verið á Íslandi og eftirvæntingin leyndi sér ekki hjá þeim aðdáendum sem biðu í röðinni fyrr í dag ég er bara rosalega spenntur hef hlustað á

og já ég er bara frekar spenntur þetta verður geggjað hjartað mitt er að slá á svona tvö hundruð ég er alveg vel spenntur fyrir þessu rosa það er bara gæsahúð yfir allan líkamann þetta verður bara geggjað sko ég hlakka til að sjá hann ég keypti miða fyrir ári og svolítið súrrealískt að þetta sé að gerast en ótrúlega gaman bara

eftir þessum tónleikum hjá mér er Sindri

senu hvers vegna er Sheeran svona vinsæll hann er auðvitað bara

vinsæll út um allan heim

mögnuð upplifun að horfa á hann

mjög vel

að veðri það verður norðlæg átt tíu til átján metrar á sekúndu rigning um landið norðanvert talsverð eða mikil á köflum en slydda eða snjókoma til fjalla áfram bjartviðri og þurrt

hiti á bilinu fjögur til sextán stig við norðurströndina en hlýjast á Suðurlandi Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar strax að loknum íþróttum og það verður víða komið við í íþróttafréttum

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson

spennan magnast á Íslandsmótinu í golfi þriðja keppnisdegi af fjórum lauk í Grafarholti í dag Íslendingar eignuðust heimsmeistara í skeiði á h m íslenska hestsins í Berlín í dag dramatíkin var mikil í landsleik Íslands og Sviss Félag eldri borgara vill bjóða kaupendum íbúða í Árskógum að selja þær aftur á mun hærra verði formaður félagsins segir gjaldþrot blasa við ef leysist ekki umhverfisráðherra

í dag vatnasvið Jökulsár á Fjöllum fyrir orkuvinnslu þetta er í fyrsta skipti sem svæði í verndarflokki er friðlýst til að koma í veg fyrir virkjanaframkvæmdir óánægja meðal Sjálfstæðismanna með þriðja orkupakkann breytir engu um stefnu flokksins í málinu segir formaðurinn sem furðar sig á tímasetningu undirskriftasöfnunar gegn orkupakkanum bandaríski

sem setið hefur í fangelsi síðustu vikur sakaður um kynferðisbrot fannst látinn í fangaklefa sínum í morgun fjölmiðlar vestanhafs segja að hann hafi svipt sig lífi búist er við að um fimmtíu þúsund manns hlýði á tónleika breska tónlistarmannsins

í Laugardal um helgina á sama tíma stendur fiskidagurinn mikli á Dalvík sem hæst gott